L'aspirapolvere a funsiun-a cun l'eletricità, a tira sü l'aria ënsema a la puer, a ie ën sachèt ch'a la bloca e a resta li